ñy fandehany ñy sakafo a Nôrivezy añy moa manahak'izao: Tea mihina hany tsotra rozy añy, ñy sakafo ndrozy añy tsotra avao, <shushes> miketriky rozy fia na ñy hena, tea koa rozy legimy, manahakan'izao ñy fihinanandrozy ñy voankazo, ñy fampiasà ndrozy menaky ôlivy, ñy fototsy sakafo mahazatsy androzy añe rokelakisy, <shushes> fia eo ketrehindrozy asia <shushes> sira, <shushes> ataondroze aminy ñ.